ابدي برياضة صباحية بسيطة ، اطلع اتمشى ، هرول ، االعب شناو اعمل عقلة - بعدين شوية شوية عما جسمك ياخذ حتى لا تتشنج ، ارجع غوح سجل بجم، سجل بنادي ، وهاي العافية درجات